Men ba rehimen rhere akwai juusi ka rharha akwoi ijueya ko ben jue ri ya a weya ru gar ngha akwai abɔɔ ugar bɔɔ uwu ra tenuma kwoi bɔɔ gar bɔɔ uwu ru tsuuka kwoi bɔɔ toi tserbɔ ra tenuma kwoi bɔɔ a toi tserbɔɔ ru tsuuka men ba rhimen ri cika ciki juusi birabe kani toi tserbo irhe garbɔɔ ku we ra tenuma si gorgee bo si saka toibotser ru tenuma ko nu kpe ngha amma me nya gorbɔɔ irhee ru tsuuka men ba rimen ijue ya ri nyaku ijui amateu men dzowukume mai maigee ugar bɔɔ saku uwe ru tsuuka bor jeere beya men nya ager kpu ijini i eh ijui iwu ijue ya jirye Kayi gu uner ku dengha anangha ijue ya yɔɔ ijui irhere ngho ba weyo gu ijui ngho ngho dei dzowuko malmang gee a kwoi jui yɔɔ kiba karhi sei na a dak ngho jui yɔɔ umegee i dosa ngho zingee ko bena nan ngho kizi inuko ngho tsuwe inu bingha gose agwhon ngha wɔɔ inu ki dosa izisi bor ijui ai dosa ngho zia si ijui bai kara seisa na nangho ijui ai dosa ngho ben a nan ngho ku beyi ziya saidai ngha ba wu ken ngha ijui saki gwheenki ben kpi ku beyi gee ba korhe ivan yɔɔ ba rhiso akwai ijui yɔɔ rhere bo ba beyi korhu ikpũyɔɔ ba gɔrɔɔ gee uneka ngho nya bo kpurha neve jui yɔɔ rhere ko a bayi tsi ngwi ngha ru bingha ba gɔrɔɔ gee uneka ngha neka beya men nya gar ijui ru tsuuka menso ba sha men gubo gor gee ijui saka dzoba ya. Mum si beyi gwheng ko a dzi ddzerhe ko gee shigee rimi bor abirabe bo ka den ijui ri ya bo ai sombo arherhe sosai ijui awu uner dzeu kayibin kpi ijui ki nya uner gwar sie nya a koyiabin ijui kadkorhe unergwar side korhungha men bai nime kpeto ka rharha men gumen ko men ko men zowe kumen maimang gee ru tsuuka uteu kpoba nukututa uteu baka nuba rhɔɔ tsuuka ngho gũ ijui gee ni gboi nu teba ina gboi se imege me gwhen gee ijui ha ka nya ubinkpi unergwar sie nya ie wenge oven ade weya uzim ade weya abika tãrhã atsiyã teba to ijui ha rɔɔ awuri nyaki i serh yerye ki eyiwe a negwar gee anan gha si rhake ngho ei dzowu mai mang Akoyi ijui yɔɔ uben uveu nghabo tsi rhi ya ngha rhere ngha gwhen ngha uwere awu veu to ngho gũ ijui re kini gbigboi ni gbigboi tsuya avum damu teba ani ziti ner ya cewa iya ngho isi nũgu irhere sisok akoyi oveu ka tsi rhe ya ngho rhere ben unerwa ka gween isui rhi ya ngha bei zowu kũbi maimang da cewa uveu aveu si saka tsibo ri ya ra dzebo rhi ker yar ijui yɔɔ rhere isi damunger ngha ngha a vosha bo fiferkũ mbo ngha ritsi dzeu ya sei nga shaar uveu ha nyi ko ben nerwi kaba korhe ki tãrhã ni ya ha sai ngha shaar ngha nyi saingha boye ngha sai uteya ya ha so za nyeni kare bin kpi kuni ki korhe ri vanha. uvaa kuma men be dzewu kuma maimang da cewa u dzim ngha ba tsiya ri ya ngho ijui saka nya numa dzewe ijee yiya a shiya nengwar dzowe Ijui saka vura akpe wɔɔ boba zi ki tarha ru tsuuka ko bika tarha ru tsuuka ba nibo titong ngho gũ ijui yɔɔ ke gboi gboi gboi gboi gboi ko teya yaha ijui ngho ba kpowɔɔ ijui yɔɔ boka mesa gee ghau hau ijui yɔɔ saka dze ghau ru tsuuka yita koyi num yiyɔɔ ijui me ki ghau ghau so ru kpeka kpɛ nya jui ka za dzur ikor vaa dzur taar kũba ghwewe ri ya kpengha kuni sisar kpɛba eiya ngho anusa eiyiwa ngho gee ba ba nyanghur bein kpi to nyãɔɔ ba wori iri ijui yi ha ngho si niwo fer wek ngho gee ngho ni goi jue ngho kpɛ korhu yadda kurkpi ijuiki ni titomi dzidzeka ngho ba kpo wek men ba nyamen kuma ri ciki jue yirye bo ka tõi itser ru tsuuka akwai umateu umaten ubin kpurkpi a bɔɔ anya ku kwer Ubinkpi ku tsu abɔɔ nyangha gee abika bewe ne dzibu amateu korha abina kɔɔ nu tsuuka bor ishigee rimi akwai mateu wurwi abɔɔ dziba akwai mateu wurwi rhere zo ni toi tserbo yiki zei ben nerku wuri ikpii kini dama ngha ri ya a ghwengha gee ngha ba tsuka mateu nu tsuka ngha gũ nangha nuku tataa ubin kutsu umateu gũ ikpii shibo agherhe mateu ghau ghai ikpii rutsuka ru tsuka ben ba kpi ngho ku tsuk mateu ngha ba koyi ikpii mɔɔ sivu gũ kpi ba <hesitation> mateu weya ru gar weyaru gar me ba nyamen cere ikpii ki taiyi isha bina nu ba mangee ikpii yɔɔ <hesitation> a torha ngho ku gwee bo ka shakukubo men bai <hesitation> ghwemen u mateu ru bã ngha yikangh men na nangha kiya ngha vjura ngha men abimen ai nuke abinme asi neke gwihwar ki rherhe nyaman ikpii kei kpii wugee ru gar ta iwegee ru gari mi si gormu gee ngho ba goi ikpii Amma ikpii awu bin kpukpi awu nying ru jue ya jirye gee kini tõõ tser ru tsuuka men dzowukumen maimang gee a koi abɔ rhere utsuu kpo ba bakɔ nghaba koi ikpii ru bã bo bɔɔ ka for rhɔɔ dabo ivang yɔɔ ma ngho gũ gu bo ni tanwha ru yangho ru tsuuka birabɛ bɔ ka tsu utana a ghweenbo uitsuu ku ba bakɔ bɔ for rhɔɔ dabo so men nyamen eh ijue ya yirye bo kani tõõi tser itserbo rhe iwu ru tsuuka eh menba ghweemen ijue ya yiya gee iwu ru gar, ka rharha ru men tumba ijui ba aghwee ijui, uba ghwee ijui ru tsuuka saiai saidai bɔ gee urho wuha nghaka kpo ngho rho akpɛ ba ghwee ijui ru yanghe ri yangho ba aveu ubin har ngho si ghweengho sai ijui ngho ideyawa ngho a cewa akwai uveu ka tsiya ri yangho, ko bika bewe ben binku bewe ku. kai tsi ri yangho ijui ngho ha ai deyiwa ngho ru tsuuka gee binku bewe npoku tsiya so men ba nyamen ijui i wuru nyaku Unerku kwar u rhurheng umateu kuma awu nerwuwi awu uner dzei ngha dzebangha ubingha ngho ngha dzeba ngha er a torhongho ngha dzeba ngha a vurngho ngho shiwo ru vu gorgee ngho zi nan zee zu goi a gau ru ngho ba fur ikpii ii nyanghu wuha kpekum tsuke ngha. ngha ya boi ngha mɔ ngha dzur ikpii atãĩyi ba tãĩyi ikpii gagee ma igu wei idzeka rhu nyaka ngho ku fũũ ikar ba zu nya ambo ru diya ngho gu wei re to haka ikpii gee ba nya mateu ngha nya mateu ru nyaka bo birabe de dzerbo taiyikubo ko ben vang to ngho nya iya ngho ikpii yɔɔ gee titu ibore gangho ikpii yɔɔ ma tsirha agwi bai tsigerha gwi seai mebo dzidzeka gee mebo dzidzeka so mu dzewe isem gu itsuwa ru ko ben nera ba wuwo ru tsirdi wuriwi ku goi ughwee jui neta umesuwe ngha ghau mesuwe ngha dzeu ya ngho nya gar gee ba weworu uwek kpukpi ngho ku goi umeteu ngho goi ghwee tsuku ba ngho